Yu'u kuaka'in minu nuu ndyayu cha ñachito sava'i ta ndu iñi yɨɨ‑i kachi‑ra camaron a diabla nañi ma‑chi tandɨ'ɨ yukuan kuñi kutu've tyi icha'an‑ndi iin cha'a kahndo'o cha'an‑ndi indya ndɨ'ɨ kua'an‑ndi chachi‑ra ta ka'an‑ra sava'un tye'en ta katyí ñachite iso sa'a‑chi ñachite iso sa'a nandɨ'ɨ yɨ'ɨ nuu‑chi tyi sáma chachi ña‑chachi tye'en ku'a sa'a‑yo ya'a tyoo kua'a takuan tandɨ'ɨ yukuan ta kua'in nanduki xiñi sutyi ña‑kuu ma sa'i tyi ñachite iso sa'a‑chi tandɨ'ɨ yukuan kuñi tuku‑ra <hesitation> kua'a kuñi tuku‑ra chinu hokey tuku ñaku sa'i hokey ñanakuita tuku ñachite iso sa'a ñɨvɨ hokey va'a loko nakuita sa'a‑chi ñatɨvɨ sa'a‑chi ñachite naku tyi'i‑chi nuu tyi tyaki loko kaa sa'a‑chi ta ku'a kuñi sava'i takuan ki'in ku'va ñava'a keta ndata loko ñava'a ña ñaketa kutya‑chi ta ña nduu iñi‑ra tandɨ'ɨ tuku yukuan vachi tuku ku'va sava'i <hesitation> kalu kuu sava'i kalu tyoo kua'a sutyi ñaketa tukuñu nduu iñi‑ra tyi ñachite nandɨ'ɨ‑ka ingrediente tyi'i maa ñɨvɨ naku cha asɨɨn tyi'i ñɨvɨ ku'a cha'an‑ndi takuan inka ñuu ku'a cha'an‑ndi kahndo'o ku'a cha'an‑ndi ñoko ku'a cha'an‑ndi. <hesitation> Puertu indya ndɨ'ɨ cha'an maa‑ndi chakaka nuu‑ndi ta chachi‑ndi ta ñaku asɨɨn va'a sa'a‑ndi ve'e ta ka'an‑ra naku ñaku sa'un tye'en naku va'a‑ka chachi ya naku ta ndya ve'e ña asɨɨn ñatu cha kua'a nuu‑chi vityin tuku nduu iñi‑ra kachi tuku‑ra chɨtɨ xindɨkɨ sakasɨɨ ka'an‑ra su ñachite iso sa'a‑chi preparar ñachite iso sava'a‑chi ta ndɨ'ɨ yukuan ñachite sava'a‑chi ka'an‑ra iso sava'a‑chi sutyi ñakuu sa'i tyi ma ñaketa‑chi tyi ñandye'i iso sava'a‑chi tandɨ'ɨ yukuan sakasun ka'an‑ra ñaku sa'i tyi ñachite iso sa'a‑chi ta kuñi‑ra kachi‑ra muli ta kuñi‑ra ku'a kuñi‑ra kachi‑ra chɨtɨ ku'a kuñi tuku‑ra kachi‑ra <hesitation> kuñú <hesitation> kuñú mexicanu van ka'an‑chi ta ya'a mexicanu va ñaku keta tuku sa'i sa'i sutyi ñasu ta nduu iñi‑ra kuu tyi yɨɨ‑ka sa'a‑chi ñachite nandɨ'ɨ yukú tyi'i‑chi ñachite nandɨ'ɨ ndyayu nandɨ'ɨ cha kuu asɨɨn chi'in tyi'i‑chi chite tyi xiko cebolla sutyi iyo‑ka maa cha‑tyi'i‑chi nuu <hesitation> kuñu mexicana ta yukuan ñaku sa'i ta ña‑nduu iñi‑ra cha‑sa'i ta vityin tuku ku'va kuñi‑ra <hesitation> kachi‑ra taku ñaketa va'a taku sa'i ndava loko xita ndava loko. Kuñu ta maa ku'va chachi‑ra indya ndɨ'ɨ cha'an‑ndi va'a vita kuñú va'a vita xita vita lo'li xita va'a chachi ya'a va'a chachi ta ku'a sa'i ñaketa sa'i ta ñachite naku sa'a ñɨvɨ tyi va'a loko kuñi chi sa'a‑chi ta va'a loko asɨɨ sa'a‑chi ta ku'a sa'a‑ndi ñaketa sa'a‑ndi ta vityin ku'a kuñi tuku‑ra kuñú ikasɨɨ kuñu kasɨ nu ñu'u va'a loko sa'a‑chi ka'yɨ‑chi ya'a chata va'a tya ta kuñi natave takuan kachi yɨɨ‑i ta ñaku sa'i tyi ñachite na ya'a ka'yɨ‑chi chata na ya'a ta sakasi‑chi chii‑tɨ nu ñu'u tandɨ'ɨ yukuan ta chachi‑ra ku'a cha'an‑ra yukuan ta ka'an tuku‑ra naku ñaku sakasun tye'en naku ñaku sa'un tye'en ka'an tuku‑ra ku'va cha'an‑ndi tandɨ'ɨ yukuan ñi'i tuku‑ra ku'a cha'an‑ndi sakachi‑ndi <hesitation> brocoli ta saká kuñu xindɨkɨ saká kuñu <hesitation> saka tyoo kua'a chi'in‑chi ta kuñi‑ra tye'en ta ka'in ki'in ku'va sa'i ka'in ta ñaketa sa'i tandɨ'ɨ yukuan chachi‑ra ku'a sa'i ta ñasu‑chi kuu ñasu tye'en chachi ka'an‑ra ta sɨɨn kumañi‑ka cha kuñi‑chi ya tyi ñasu tye'en xiko‑chi kee‑ra ta yukuan ñakuu sa'i yaa.